Al kayfiya al batlum minal nadum da walla kan baʼataziri isamini da kan sawwet leyya hubas bagul leyya asshuqul da asal min bile khadari bas, haw ba akil leya be kon ana gide ba bikarribal finshan ke da isamini wa ma sawweta le aʼazi a shuqul da ja minni bala qadari bas.